Gnodone- gnodone ma déne dane fénan yoma mo kotini inoné soughoune, yoma mo kotini iwa nonéni soughoune, yoma igna nonéni boutouma ghounné fé dékdi nangui gnode na di gholma, di sougouma. Nangui gnode na foune soughouma lé noné bari botouma ghouné awi ka kousoutouma, ka kousoutouma isabe lasima, iréki isi si ghounné bigué nangui gnode na, nangui gnode na iyadi fénéne ni boughoune boutouma noke fo iyadi same fou boutouma lasi, nifou boutouma mo rome hanni kokou koke mo férine niné an kourma fou foyine parce que yalé bigué ghoune nangui gnode na <hesitation> iréke same isi si afou rome an gnode na isame isi si isami ikédé, irékema lé foune rome dane ghounné bigué iyadi fénan nimo, ni boudoutouma noke nanguima mo yiki isame fo gnédé iboutouma- iboutouma doron- iboutouma doron ka roune dou fani idi boutouma fé réke, nangui gnode na boutouma fé rékema lé parce que foune rome isamalé. Wa di dane mo kousou tiyéma an gnode na nagui gnode na kaye fa kotou ghoune toughane ghoune hé ni boughoune mo kama ma dadi tini mo kourma thirine ma foune nangui foune ala pouke ghounou tiyé moune fo ala roumtoumi parce que nangui ma agna noné botou, botouma lé awi ka kousourtou na kaye fo asougani ghoune toughane ghoune akotou yiki bane tiyéma ukoboune silan, kisima fénan. Tiyé dode na fénan ha ha boto boto mola yike a kaye ka kousoutou, kousoutou kousoutou, kousoutou, kousoutou tigna ti tiyéma téde mamo ni wama sighine moka boughouni kousoughoune mo ni wama sighine ni mo kaye kaka nigui mo toughoma maka boughouni ikousoughi mofé kotou di nangui foune nanguima gna noné botou mo ni wama doug doron mo déti doron mo toune moka néghine mokama, mo bidini nangui gnode na founi gna noné botouma, nangui gnode na wo noné botou nagui gnode na foune soughouma lé anoné hanni mo boudoutone yadi fénan mo yiwo, soughouma nikaye boudouma mo yiwo, soughoune ni kaye boudou pour ka djiki né, pour ka djiki nangui gnode na né foni yiki gnodone gnodone dé dé bari nangui gnode na ka djike fo soughoune ko tékine dé bari ni boughoune mo ardjéma féni djé mola yike fo, yadi fénan botouma lé kaye ika badati ma diwou kidima, ni kaye botouma yadi féni botouma lé ifou nokine nangui gnode na, parce que botouma lé ifou wi ka gnity lasima kousoutouma, iréki same gni fou roma. Di gholma dane fénan, gholma dane fénan foune dane ya noné botou, botou, botouma lé ikane sitati doké gnodiou tou tignétima kayine fou boubé kayine fou boubé kayine, toumou déne fénan ma yike ni niroma néghine né mo yéye <hesitation> botou thigui ni boughoune, ni boughoune nama wo déyi mo nimo yétini sini mo yéye dékdi <hesitation> aboubani kinan gnode na, iboubani mola di lobema lo. Sigone yadi fénan nan boubé né mo kotou dike ya fé ki, ya fé ghole mikema lé, parce que fou bouba ma yadi milénani di lobema mais ko milénani biti kama, dékdi yoni idini gholoma iwitini hanni ni boughoune fitirma lome ni mo yike dékdi boubani an gnode na, mo yike dékdi iboubé nan gnode ghoune horé ghoune lé wi ka gnodiou, wi ka sitatima awa noné botou. Ni sougouma dane bé soune, sogouma gna noné botou wo bodone tou botouma lé <hesitation> botouma lé ikane wi ka wou sitatima iwa noné, sougouma lo di nangui gnode na, di gholma ghounni igna noné botouma.